<hesitation> Fahaizako smoothie zegny môkany e karaha hoe ronono mixegny miaraka amina <hesitation> fruit e miaraka amy voankazo de ôhatra zao ataoko hoe agnano smoothie o de <hesitation> zavoka ôhatra de malaka antegna zavoka igny titehigny tsara de igny aminjay mixegny- mixena atao marihidrihitry tsara zegny izy e zegny hoe atao helihely zegny ronono de mixegny elabe akao zegny izy de mamoaka karaha vorovorondraha igny zegny izy e tsy tegna matsora be de igny izy tafaboaka tsara.